וויכטיגקייט פון מאלן, און ארט און די-, און די לעבן איז אז מע-, זייער אסאך מענטשן גיבן זיך ארויס דורכן מאלן, פארבן, און, און אזוי ווייטער. און אזוי גיבט מען ארויס די געפילן, צומאל.